Le machin-e partend dal bas al an le rue, pöi a ie tüta la caruserìa d'ënturn cun i veder, ël cuverc e pöi ëndrinta a i sun i sedi-i për setese e ël vulant për diriggi e i pedai, da nui auti a i n'a ie tre, përché a ie co la frisiun e pöi a ie sempre la radio, lon li al e la part pi ëmpurtanta